एक साधारण सी कुर्सी जो अक्सर हमाय नजरन से अनदेखी रह जाती है। असल में हमाए जीवन में एक बाकों अहम हिस्सा है। जब हम कुर्सी के बारे में सोचता है तो हुमे एकहु महत्व समझ में आत है। कहे की ये केवल ना एक आराम का प्रतीक है बलकि जे हम्ये को अभिन हिस्सा भी है। बचपन में जे ही कुर्सी हमाई पढाई को एक साथी हाती इसाई पे बैठ के हम घंटा दो घंटा पढाई कट्त हाते इसाई पे बैठ के हुमने अपने सपनन को आकार दाओ। चाहे वह दफ्तर हो चाहे घर हो या किसी भी बगीचे में पड़ी होये। कुर्सी एक तरह को सहारा देता है, जब हम कोई कठिन काम के बाद उपे बैठत है तो ऐसो लागत है। कि जैसे कि ये अपनी थकावट को हमाए संगे बांट रही होये। वह थरवे को सोचवे को और खुद के साथ तैयार करवे को मौका देता है कुर्सी का डिज़ाइन उको रंग रूप हमारे अनुभव को खास बनात है। कुछ कुर्सी पुरानी यादें ताज़ा करती है और दादा दादी की लकड़ी की कुर्सी। जिसपे बैठकर हम उनकी यादन को कहानियन को सुनत हाते बई आरामदायक कुर्सी आज तक के जीवन में संकुल अहसास देत है।